געלויבט גאט כ'האב א גרויסע משפחה. כ'האב א מאמע, און טאטע. <hesitation> עלעף געשוויסטער, און די עלסטע ברידער איז בערך צוויי און דרייסיג יאר, און די יונגסטע איז ניין יאר, צווישן איז דא עלעף קינדער. נאך דעם האב איך מיין באבע, מיין זיידע, נאך דעם האב איך אסאך שוועסטער קינדער. מומעס, און פעטערס, <hesitation> אייניקלעך האבן אונז, אונזערע עלטערע געשוויסטער האבן אסאך <hesitation> קינדער האבן פלימעניקעס, מיט <hesitation> ניסעס. געלויבט גאט.